Alicate inavi <noise> yaekivaera <noise> clavos <noise> ivira <noise> gui, <hesitation> yaja <noise> yayajiavaera mbae cable oipiro vaera jaeramiñovi ikavi omonguevaera, <noise> clavo <noise> reta, guinoi <noise> ivirava